इनकी जो संस्कृति भी ए। सेई दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति। या जिन मुझ परम्परा या रीति रिवाज़ भी बहुत पुराने हैं। जो मुझे धर्म भी ए। या इनको संस्कृति मुझ नच गाना ए। या मुझ में सफ़ाई भी बहुत बढ़िया ए।